तूफान पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाली उत्तेजना की स्थिति को कहा जाता है। तूफान अक्सर तेज हवाओं, बारिश और ओलों के साथ बिजली गरजने का अंदाज़ा भी देता है। तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तूफान में चेतावनी पर ध्यान दिया जाता है। और एक ही समय पर सुरक्षित जगह पर छुप जाना जाता है। तूफान में या ऊपर उड़ती हवा के साथ-साथ गिरती पानी की बूंद के साथ तेज गति से बिजली और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जैका तूफान का नाम दिया जाता है।